Kusa ƙan no̱ng shin gbirkum ƙan no̱ng shin joori. Kusa shim jori kan rimbo juk shin jori kar iya shado kasa shin gbirkum ƙan rimbon juk shin jori ƙera iya shadu kusa shin jori gbirkum ƙen rimbon juk shin joori, ƙera iya shaɗu kusa shin gbirkum, ƙera rin munbon juk shin gbirkum kar iya rimbo juk. Gbrikum shin lakiɗiu shira iya ɗiyaani no̱ng iyya ko ɗingƙon ciina tuƙui ɗingƙuƙon ciina ƙera iya wattu shadaani kan iya deegon ken cuun wa ciina tu kui ƙa maa ciikon wu ciina tuƙui ƙen shadi ƙen nwa iya luun tuƙui ko irin am pathu kon tuƙui ƙo wuciina kijimo ƙira shadaani ƙen wa fuƙƙina kama fuddina ken shattu ƙen miirun pichi maa yiiƙo ƙo yayaaƙo <hesitation> yayaako maa fo̱o̱na nwattu shaɗu shiini ndeenin taƙui, maa ɗiiƙeenin tuƙui caƙƙa ma ta cun wuciina ko babaaƙo ko iyyaaƙo ma foona ta a tiatu shaɗaani diaan ta kui shu wuciina